Nia du ga na dodor wana <hesitation> a lan i wana kwin a xon aran ga- a ran ga soxot ga ha kwin a xon ga mas poin kalak <hesitation> xaif ga na sung kaif kalak mur ga na zuruk a win ga na s'far la ma- a xon la maskana mur ga na zuruk a daanim ga na vukin pizik la maskana xon ga na zuk vatalamim mur a ran ga zuk vatalamim fanong ga vukin karik a daanim faxur ga zazuruk arice ga rasin pizik la maskana a xaif ga na sung a xaif la wanaa a ran ga sung a xaif la wanaa a ran a xon ka mazi ga na wapizin ku laxur ga na zuruk a win ga na wa rasin la para win ga na s'far a xon mur ga na zuruk a zera vabus ga na zin faraxai mur xa ga na vangaan a ran ga vangaan fanong faraxai u naalik surugu madi vangaan fanong madi zuruk amu win madi rasin la maskana a win i wana zukzuxang a mu win madina suk tain amu win madi sukfuza na non e wana rasin amu mun win ka- ka na magala A ran madi vanong a zera vamuzing karik ma di naxam madina wan kuna woxinang a ka- a ran madi woxin amu vamuzasing simam fanong madina wuli wat la mu val madina wat- madina woxin fatalamin amu se la maskana val zimam madina vanong madina wa i zuf la daanim madina e zuf fanong la daanim madina wuli wat madina xulxul, madina zivaraxai amu naalik zimam la <hesitation> nguzaraf madi zi madina varavirai wana mun se razan madina woxin karik la zera ran kuna woxin ka vanong a ran <hesitation> bina xa suk madi wan madi wa milaif ka faraxai amu naalik simam a ran madi ravangon panaran karik madi i naxam ma- i naxam panaa zera zan karik madina woxin la wanaran xanamun naalik madina sung kaif karik madina vamazi amu zera zan a funalik dina yan a zonon taim madi vamazi wana funalik dina wan dina varavirai la non i wana varaviraing mur dina wuli wat karik languzaraf Madina wat madina zi vaaraxai gu na woxin karik a zera zan kuna languzaraf a ran ma di zi vaaraxai madina naxam karik kuna woxin a zera zan kuna vangaanang mur madina varavirai kiling nandi dina wan kuna varavirai labung kuna zera zan karik sinandi wana wan panaran kuna <noise> la non i wana varavirai a ran madi zi vaaraxai di wan di varavirai di varavirai wana mun zera zan fanong dina wuli wat dina wat siar xarik faraxai mam madina wan kare xuna woxinang amu zera zan madi soxot madina woxin madi ziar madi gatim amu zera zan kuna woxinang la maskana mun ma- manaran vagdul a zonon taim madi wan kuna varavirai ikula la non i wana mainungang kuna zuruk a zera daxaing simam madi ziar vaaraxai nis xa roting a amu roroing simam la mun tan a mamara manaran vagdul A zonon taim madi zi walau madit mainam nis kai roting amu roroing simam bulai madi mas fa dikdik amun naalik zimam kuna wan ma dina wan kana a val kuna zuruk amu daxaing kuna zangazing zimam la mo xuna vadikdiking mam pana zera zan ma dina woxin a zonon taim a zonon ran madi haxam palau wana nis ka roting a ruruing simam ma piran nanga xait na luwa dia wana zera zan di zangas pana nan nanga xai sasoxot dia bulai dinai nagam nan ka na muran fakdul di mas piat kadaxa zina wana zera zan nan ka sasoxot dia xuna woxin piran nanga a vuvuna musan vaudul ma nu ma dia dina mas los ainaxamang sina zing be a ran di ziar la pira akari di mas lis amu i naxaming si di vaudul wan sina Xuna ze nan nanga xa na ziar vaaraxai dia kana vak- va- vagot taxoting dia wana zera zan dia di soxot a ran di soxot a zera zan di mas yari zina piran sindia wana ze nan nanga xana lis a zera zan dia di yari lai zina tamon di wan lawalau ziana nan ka na pen naxam dia wana zera zan di soxot amun ran vaudul tumas wan sina ma di dis amu sina di mainong wan sina wana zera zan di soxot gu mas fadikdik sait amu naalik sindia kuna dina varavirai wana darang sina piran kuna di na we naxam amu matmalabuk taaksat dina zangas daxa be wana mur lan daxa ava a piran ka soxot nanga nan dia wana los ang dia amu rapti faudul kawit amu rapti daxa la marana piran singsaxai han hanga xa soxot dia xuna dina ziar wana rait an dina losing ainaxamung sina a zonon taim a zonon ran di- a zonon ran di naxambain nan Singsaxai han hanga xawit nai naxam naxambang dia wana mu daxaing sina laxur wana dia dia vaudul di ziar la wana roroang sina piran ma mun ran vagdul di mas- amu ran vagdul di los a inaxaming sina zing be kai daxa o ina di vagdul dinai naxam sina be a ran di ziar zait la mu val zaksaxai sindia dina i naxam bulai wana amu nis sindia di mas sosoxat nandi di twara raksaat sinandi di mas daxa wana nandi piran nanga xa sosoxot dia xuna soxot nis amu naalik sindia di mas daxa wana nandi di mas dodor wana nandi wana lan daxa di mas los a zonon taim di zu wana dit maxaring amu naalik sindia kawit di dodor daxa varei nandi xawit di daxa wana nandi amu ran vagdul di mas daxa wana axu naalik sindia Tamon di soxot a zera zan di mas langar zi nandi be wana zera zan di soxot bulai, bulai di mas daxa wana nandi wana zera zan di soxot a zonon taim di na we langar zindia wana zera zan di soxot ma dia di wafanaf a zera zan di soxot sindia xuning ma a ran di ziar la bina di mas soxot sait a za- za- za non sasaxot dia xuning ma dia wan faraxuk la mun non kuna zuzuruk a zera zan di soxot kuna varavatok a dia a zonon taim a zonon tan tamon dina we zuruk doring daxa dina wen suruk fatalim amun sera zan a zonon di soxot Nim <hesitation> arindi zit ra bina a zera vamuzing la maskana bina dia di mas wan kuna vawaulang nis a ubina di gat <hesitation> maravanang mas fawaal nandi kuna zera maravan nandi di gat pana a- a- a zonon taim tapos amu maravan kai zi zindia handi dina wule wat dina vawaul dia wana dina zi vaaraxai dia pana zera mu maravanang dia di gat pana dina vawaul dia wana mu famuzazang a ran amu ran laba nandi dina vawaul dia xuning ma a zera zan ka balas la xuna bina zait dia di mas wan kuna fawaulang pana ze la maskana bina di gat a matmalabuk kuna vawaul varauwing dia la maskana bina wana zera ra mu san di woxin la musan la bina dia di ziar xuna vawaulang varawauing be ze- dia la maskana bina a zonon tan dia di gat amu zera maravanang a ubina dina wat dina vawaul dia dina woxin amut zera zan la paran dia xuning ma di zait dina mas poxin amu sera zan nandi di woxin di zait dina wan kuna vawaulang nandi A zonon taim amu funalik zindia zait tapos di gat a zera mun vamuzasing dia di mas tur dikdik la murana nana nandi kuna mu zera zan di na woxin mas fadikdixang nandi xuna varavirai wana amu zera zan nandi dia varavirai wana di mas tur dikdik la tora nandi di vadikdig nandi wana zera zan nandi di wan di varavirai wana a zonon ran di mas soxot sait akana naalik sindia pana dina ziar daxa la paran dia dina woxin amu sera zan la paran dia a ran di soxot dina kiling nandi dina langar zindia wana ze a ran di sosoxot a ze zindia dia di mas langar be zinandi xu- xuning ma amu ran vagdul di mas dodor wana mu naalik sindia akana naalik di mas daxa wana nandi amu nana zinandi zait di mas daxa wana nandi wana ze a ran di mumut nandi nanga di vaxatkatong dia la ran di mumut a ran di labaa wat laxur nandi nanga di dikdik pana gon dia kanaf a ran di Wan di varavirai nandi di gon nanga dia a ran di wat siar di gat naalik ka nandi di dikdik nanga wana vawaul dia wana zera zan xuning ma ditwa raksaat pana mun nana zindia mun damana dia wana ze nandi nanga di lukaut di gon nandi nanga di xotxotong dia wana amu se ra zan sinandi wanan dia xuning ma a ran dit piat a ze amun nana di mas langar be wana zera zan nandi dit piat wana ze di dikdik wanan dia wana zera vangaanang sait di gon di wana ran di mumut di wan di suruk fangaanang xan dia lauran na maskana mu uma ma di gon di wana xuning ma ditwa ra- ditwa ra lis a raksarang wuli zinandi wana ze nandi zait di daxa wanan dia wana musan faudul xuning ma di mas daxa wana nandi wana zera zan nandi di soxot dia dina woxin wana ze nandi hanga amu vuvuna musan faudul A ran di soxot dia xuna woxin a ze di mas langar be zinandi ma ran di mumut nandi nanga di gon amu naalik sindia amu yaya zindia kawik dit taksaat pana nandi di daxa wana nandi bulai xuning ma dia zait ditwa rai lis a raksarang ka wan sinandi gu mas sasoxot be nandi wana zera zan nandi di soxot dia wana woxinang xuning ma dia nanga di mas los a i naxamang sinandi pana zera zan nandi di soxot dia xuna woxin a ran di wan di wa woxin amu famuzasang sinandi di mas wan faraxain nandi xuna woxin a zera vamuzazing maskana mu uma la tira non di woxin amu famuzas di dimas wan kuna vawaulang nandi a ran di wut lis dimas sindaxa vaaraxai di store mangat di store amu se xawik na daxa mas siar vaaraxai ma di woxin amu se ra zan dia vaudul di siar di zi la wana piran ka lugaut dia xuning ma ditwa ra woxin san ka raksaat la marana piran wana ze dia be Di zak- dia be amu zaksaxai di ziar vaaraxai a piran be xa- za xa xatkatong dia vaudul masing ma mun sera zan di woxin di mas si vaaraxai ma di woxin amu sera zan a ran a zera zan di soxot dina woxin di mas lis be amu san fakdul ka wan sina piran kuna kana sa- saxot dia wana zera zan di sot dina woxin nan nanga wana musan faudul nan nanga saxot dia xuna los ainaxamang sina a zera zan di woxin nan nanga xana ziar la paran dia a zera zan di soxot ma di yari wan sina nan kana lis sait amu sera zan di- di soxot sina dia amu rapti ma mu ravin walau be laxur wana pira akari singsaxai a piran nanga a vuvuna musan faudul nan nanga xai xatkatong dia kait nai lua dia wana tarap amu ran faudul kai ziar vaaraxain dia ka xatkatong dia wana daxaing sina laxur wana dia xuning ma ran di zazangas laxur wana pira akari di mas si dikdik la parna ditwa dina lua pizin nan di mas lis amu wan sina wana ze Nan nanga kana xatkatong dia wana a xatkatongang sina a zonon ra- a zonon ran- a zonon ra- ran amu funalik di we langar singsaxai ka gat a xazak kai ziar kait nai luan dia wana varamaluvang sina dina mas dodor do- dodo dodor dikdik sina mun naalik dina mas gat <hesitation> a xat <hesitation> di mas gat <hesitation> xat- tong <hesitation> ra maluvang sinandi xana ziar vaaraxain dia ditwa ra woxin farawin amu san di mas sindaxa vaaraxain be pana a zan a roro daxa ditwa gu los <hesitation> naxamang ka raksaat gu mas los be amu naxamang daxa zinandi xuning ma a ran di ziar di mas rexazing adu ka gat a xazak kai ziar xuna vaxatkatang dia la ma- mun mana ran faudul la ran di ziar zait tua di gat a mangaring faraxain amu ubina farauwak fara uravin ila bina tua gat a mangatang faraxain nandi di mas si vaaraxai Di mas zi vaaraxai wana na- xuning <hesitation> wana za xa- zak a zaxai be dia amu rapti walau be singsaxai ka gat a xazak kai ziar wana vawaling dia wana mun san faudul a zera mun san di soxot han nanga na vawaul dia wana a zera zan kawit na daxa ditwa lozang amu san kait na daxa a ran di ziar zait di wat malabuk taksaat la bina wana wafa raksaat a zonon ubina o uravin ditwa gat a inaxaming kuna woxin kuna ze a piran nanga xam bain dia xuna wafa raksaat a zonon ubina o a zonon furavin wana ze nana xa we gat a wat kain matmalabuk akanan ma ran di ziar di mas sin daxa be wana varamaluvang sina a ran dit ziar iriat la bina di mas gat amu inaxamang kuna woxin amu zera mu famuzas ka daxa maskana mu fal zaksaxai sindia di mas gon fatalim amu naalik sindia amu nayaya zindia di mas gon fatalim nandi ditwa ra vawa faraksarang nandi ditwa ra woxin amu kain San ka raksaat pana nandi di mas daxa wana nandi bulai, bulai la mun mana ran xuning ma nis a ran nis sait gu xana woxin ta ze xa wit na daxa di dimas dodor dikdik sinandi nis a xunalik kait di gat <hesitation> a varanobang di dimas dodor dikdik sinandi wana ze dina mas gat a varanobang la maskana nandi xuning ma a ran di ziar di mas dikdik bulai wana naxam nis ka lis a roroing sin dia xuna ze xanai lis amu roroing daxa zina zindia a rain di ziar zait di mas fawan dina wok dikdik kuna zuruk fauwaat a ze xuna vawaulang dia nanga la maskana val a zera vangaanang lam- lauran o la ras amu fabus daxa dia dimas dikdik pana mu naalik zindia xxuna wan ma xuna zeleng fauwaat amu zera zan ka kula la maskana val wana mu malmanga ran faudul axan dia xuna vangaanang la maskana val zaksaxai xuning ma a ran di ziar Dimas dikdik be wana woxin amu famuzasang lauran la maskana mu uma zindia dimas wat amu fangaanang la maskana mu uma kuna voxatkatong nanga dia varawa amu naalik sindia ma mu naya zindia xuna ze dina wen seleng ta zan farauwak dia dina dikdik kuna wok pana mu maskana mu uma xuna kuna maskana val zindia hanga a ran di vazu la uma dimas seleng sait dikdik pana saleng baxut kuna zeleng a zera zan di soxot dina wul la maskana mu va- val a vangaanang a zera zan di wul xuna vawaulang dia la maskana val varamu naalik zindia varamu naya zindia a ran di zi walau dina wen suruk ta zan ma dina lagai dina wan la maskana val di ziar dimas dikdik nanga wana woxin amu san kuna vawaulang dia la maskana val zindia nanga kawit tanaf ta xazak tawarak kana wat ma na vawaul dia la maskana val zindia xuna wana zera zan dia nanga dimas dikdik wana zera zan Dina dikdik wana xuna vawaulang amu naalik zindia la maskana val zindia hanga a ran amu naalik di zi- gias sait dia nanga dina dikdik wana nandi wana zoxot nandi xula valagias kuna ze dina zuruk a fa- fawaalang atala valagias dia nanga dina dikdik kuna saleng kaakai xuna zera zan amu naalik sindia dina wa- zuruk itala valagias kait na gat a xazak kana wat ma xana vawaul dia wana kaakai ma zera zan dia nanga di ziar wana dikdikxing sindia wanana vawaul dia a zaksaxai la maskana val zindia a zonon taim dimas wok dikdik wana <hesitation> zeleng a zera zan kuna vawaul zait amu baiyak sindia a zera zan tit tangin di wan ma di vawaul amu baiyak wana zera zan di zuruk la maskana umea, la val, la tira non dimas fawaul amu baiyak sindia wana ze nandi zait di ziar di gat <hesitation> a zera zan di soxot dina lis sinandi xuning ma a ran Di ziar ditwa di naxamang naxam palau wana mu baiyak sindia di mas naxam nandi pana zera zan a zonon tan dit naxam pizai wana di naxam pazai wana mu baiyak sindia ma a zonon taim a zonon tan kawit di naxam nandi wana zera zan nandi di sasoxot a zonon tan di woxin fa baramazik nandi kawit di- xawit di fa- fawaal nandi wana zera zan di sasoxot xuning ma dia nanga di mas wan fatali amu baiyak sindia xuning ma zonon taim zonon tan a ran di ziar dimas siar vaaraxaiang a xu zaxai be ma twarai mangarang na- ditwarai woxin farauwakang pana nandi madi ziar zait ditwarai piat a zera zan kawit na daxa di ziar dimas dim- di- di ziar di dodor wana a zera zan ka daxa dia dima di hanga dina haxam amu sera zan di ha woxin la maskana mu val zindia zaksaxai A zonon tan axu naalik zindia diwit na langlangar a ran di dodor zinandi di wan ka da- kawit di naxam dinan wule wat fabuza la val xuning ma di dodor bulai zinandi wana <hesitation> a zan matmalabukang i wana zin daxa ma woxin a zera zan la maskana val, dina vazu lauran xuning ma bulai di dodor zinandi, wana mu san akara xuning ma zonon ran- a ran amu xxunaalik sait di woxin a zera zan di- di soxot dina woxin a zonon ran di luapizin nandi di lis a vangaan sinandi xuna nandi nanga dina ramai vaakilan wana zera zan nandi di woxin kait nai daxa xuning ma, a xunaalik sindia dia nanga dina dikdik pana nandi, dina dodor zinandi wana matmalabuk daxa nandi dina los xuning ma, a ran di- di wan- di wan- di wan faraxuk vaaraxai zonon naalik kawi na gat amu vamuzasing di woxin dia di lis a boromazigang sindia wana non akanan nandi nanga dit poxin xuning ma, dia nanga dimas dikdik A nunaalik sindia di dodor dikdik sinandi wana zera zan ka daxa nandi dina woxin a ran nandi di woxin amu san kait na daxa di hanga dina mas dodor dikdik sinandi wana zera zan dimas woxin ka daxa xuning ma, dimas dodor zait sina zonon naalik tawarak sait wana zera zan nandi di woxin ka- wit na daxa dia nanga dimas dodor dikdik sinandi wana zera zan dimas woxin ka daxa dina luapizin <hesitation> a zan a raun faraxai o farawal faraxai a zonon naalik dimas sin daxa la maskana val zinandi nanga di ziar faraxai amun damana nandi mun dina nandi ma zera zan di woxin dimas poxin fatalamin ditwara babarumazang amu dina nandi faraxain amu damana nandi la maskana mu fal zaksaxai zinandi xuning ma, a ran a xunaalik di woxin a zera zan di nanga dimas tur la murana nandi wana dodorang sinandi wana los a lan daxa wana <hesitation> xotkatong nandi nanga waha zangazeng sinandi di zaksaxai zait dimas dodor dikdik sina mu Fnalik sindia zait pana zera zan ka daxa dina los ditwarai naxam palau, lozang aman finalik dina wan farawauk ma dina tangin amu kain maravanang farawauk ma dina lis sindia la maskana val wana zera zan nandi di los a zonon taim amu fufnalik sindia di wen langlangar zindia wana los a zera zan la maskana val <hesitation> dia nanga di soxot nandi xuna lozang a zonon taim a zonon tan nandi di los amu inaxamang nanga sinandi hanga mai dit los amu inaxamang sindia va- di nanga di soxot handi xuna volozang di wukling sindia ma dit los amu inaxamang sinandi dia nanga dimas dikdik kana mu fufnalik dimas sindaxa la paranan dia wana ina woxin amu sera vamuzasang la paran dia ma zera zan di soxot nandi wana woxin dina kling nandi wana woxin la maskana val zindi zaksaxai dia nanga mu- dia nanga mu nana dimas vadikdik nandi xunai sindaxa, di dor dikdik sinandi wanai sindaxa la paran dia ma xuna woxin amu famuzazang la paran dia Bulai, bulai bulai, bulai dimas dodor zinandi xunai ziar la paran dia xunai woxin amu famuzazang akan dina di soxot nandi xuna woxinang ditwra tingarang nandi o ditwara pitzin amu kain dorang ka raaksat wana nandi ma dimas daxa wanna nandi ma dimas xotkatong nandi xuna nandi zait dina xotkatong faulang dia la maskana mu fal zindia a zera zan dia di soxot nandi wana woxin nandi nanga dimas poxin xuning ma-, xuning ma dimas lugaut fatalamin nandi be la maskana val.